Yɛka ambulance a, ambulance naadwuma pɔtee a ɛyɛ paa ne sɛ, bi yare ne boa hospital a ɔwɔ no yareɛ no mu aayɛ dene ne bɛɛpɛ kwane a bɛde nnipa no bɛkɔ hospital kɛseɛ mu ntɛm a, anaa bɛde no bɛkɔ clinic kɛseɛ mu a bɛde ambulance he ne ɔfa nnipa no. <hesitation> Ɛno no ɛɛba a ɛyɛ a na bɛde ayi bi aasi so a, ɛyɛ waooo waaoooo waaoo waaoooo nti saa dede a ɛyɛ no, na ɛɛkyerɛ car biaa a ɛwɔ kwane no mu hɔ sɛ ɔmma no kwane mma no mmɛsene. <hesitation> Sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛtumi de deɛ ɔyare no aakɔ akɔduru hospital kɛseɛ mu ntɛm a hwee nnyɛ no. Sɛ ambulance naadeɛ titire a ɛyɛ paa ne sɛ bɛde sesa ayarefoɔ fire hospital bi kɔ hospital bi mu, anaasɛ bia accident bi si ne bɛɛsesa nnipa no a, bɛtumi de ambulance bɛsi hɔ ne bɛde aasesa nnipa no de kɔ. Na ɛbi te sɛ bɛɛyɛ nhyiamu kɛseɛ bi a, bia na bi aatwa ahwe a, bɛtumi de saa ambulance he bɛsi hɔ sɛ ɛbɛyɛ a nnipa bi twa hwe a na bɛde aafa no kɔ. Ɛna bio nso, ebi nom nso tumi de ambulance ɛfa funu <hesitation> obi a waawu, bia accident bi a, anaasɛ bia amuu bi a ɛda mortuary, bɛtumi de ambulance ɛfa na bɛde kɔ asiieɛ anaa sɛ bɛde kɔ fie ama ɔmo aakɔ deda no, na ɔmo aakɔ aakɔsie no. Nti ambulance n'adwuma a ɛyɛ aa ne sɛ bɛde sesa funu anaasɛ bi deɛ ɔyare bɛtumi fa, bɛtumi de ambulance no de no kɔ hospital.